¿Amo timoculitilia televisión, timotilis? tele? ah, pero yeh acmo cuali oxutlaqueh, amo timopilia ocsente de nayeh oxotlac de yehuatzin iyeua oxotlac uxa yeh iguaxca in don Marce, bieyi, uhm, porqui cah behcapa, yeh ino quiqixtia cocina, neh como sa amo nicpia iquiu niauanticah pa siempre niquitzticah, uhm, uhm.